<hesitation> Aminah aloa sy aradalana gne fanovany e <hesitation> gn'ara- gn'ara-foto-tarazonolo zany ame zavatra afa satria manohitohina gne <hesitation> nasina maha-olombelo zany manohitry raha amboarigne zanahary zanenao ra manano anezany satria rohatry ka oe nolombelo zao nasiny aratarazaogne gn'amboa na gn'aomby da mety ivadika aomby koa e olo io na ivadike biby koa e fanahiny.